Fillar haqida uncha ko'p ma'lumotga ega emasman lekin mening fikrimcha fillar asosan kuchli aqilli va yaxshi xotiraga ega hayvonlar xisoblanishadi va undan tashqari mening fikrimcha fillar guruh guruh bo'lib yashashadi.